<noise> ing'uku unafuke kunyumba, <noise> jaiva ndee, <noise> uvuiliisya kummakiana, ipaka jikave ng'uku mbaa, tu- kwasababu, uvuibea kusipela amakasi, kusipela ikyakulya, sirya sawa nung'wana vuilila kunyumba, umwana unaolo kumu uvusyeri pakikavemba, naikwelewa umwana nave isyele naikwelewa ukutu uju vimama au muhi. Ila vusije vukuvosa, ukupimba, ukupapa, apaukwelewa ukuti aahaa! kumbu uju vimama uju vibaba. Kwanini itambula ukuti uju vibaba uju vimama, kwasabu uve vimama waiva mudomo nguswiva numwana, ila ubaba umuda umungu usibya kulunda, kosawa ning'uku ing'uku nafuke kunyumba, jikwelewa kabisa, uvyaikome ikyakurya vimwene vako vako vina vijirani, ila uvana ikome ikyakurya uju vako vinavina vikuta, watu nasiki kunyumba, zinakuvoni ing'uku, titengire ukukundilila kuave, sikwelewa ukuti apa palikyakurya au palinamakasi. Kwasabu uve umuda umungu suveve kusipa ikyakurya, ukusipa uku- uku- ukunyumakasi ukusisafisisya ilibanda ukutsikona, ndomaana tsisi kasifutile lile umuno nasike, uva nakilo ukusipe ikyakurya nikiri ihehi, <noise> isyaviva kutali tuje naise kana umuda ukungi tsinyira nakukunyira nitsinakuvona. Ila vyotsipelike ikyakurya vyokutsipela amakasi umuda umunguse, sikukufuatilila atauvuwile utakusimba sikukufuatilile. Ndomana tenda amabanda, ilisisovela kuku tuvilise ikyakurya ikya ng'uku veeni, uvika uvika utupa amakasi veeni, koo ing'uku sawa nubinadamu umwana, umwana uwihu- uwiholwa nikwelewa umama veni, ubaba veni ilea ikadisi ukutsisidie ukuluta. Apaukikwelewa ukuti aahaa! uju vimaama, uju vibaaba, umuda umungusywe ukuma pouju! umuda ubungusu ukunyusu uju umudu umungusu visingatira ukundisya une viuja siula, ndomana nasing'o ukusikavele vule. Sizifuatilile umunu vikuku uvikupa ikyakurya nandive nene, ndyandifwata umuno vikununza nandifuata une umunu vanikununza. Koo, nasing'uku tsilevule sinyaluhala ulwamumu, japo isyene ikideke.